Nyew, sɛ obi sua kasa fofor ahorow a, ho hia yie. Osiandɛ dɛm nyimpa no benya nyimdzee wͻ kwan a ͻbɛfa do nye nkorͻfo a wofi amanaman edzi nkitaho. Na sɛ wͻ - ͻwͻ dɛm nyimdzee no a, obotum nye obiara a ͻwͻ kurow fofor do anaa ͻman fofor do edzi nkitaho, na oeenya dza ͻrohwehwɛ, anaa hͻn ebien no woetum wͻaadwen biribi ho na wͻdze hͻn adwen akͻ bɛn kor dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a wobenya biribi papa bi esi hͻn enyi do.